ما فى موقف رومانسى بعينه يحضرنى الآن، لكن أعتقد أن جد فى مواقف كثيرة فى العموم أعتبرها رومانسية جدا، يوم تحصل زوج يدعم زوجته بمرضها، زوجة توقف بجنب زوجها بنجاحه ، <hesitation> اثنين يدعمون بعض، إخوان فى العموم يدعمون بعض بالحياة، الرومانسية موجودة بكل المواقف.